ང་ག་གི་ཁོ་ལ་ཁ་ཏེ་ཐིས་ཀྱབ་ཀུ་སེ་ན་ཐ་ང་ག་གི་ཁོ་ལ་དི་ལོ་ལེམ་ཕྱི་ཊི་ཐིས་ཀྱབ་ཀུ་ན་ང་ག་གི་སྒོ་ཧེ་མ་ཐུམ་ཐེང་ཁག་ང་ག་གི་དི་ཐིས་ཀྱ་བི་གོ་ང་ག་ལེཥ་གཅུས་དགུ་ཀུ་གཅུས་མ་ན་ང་ག་གི་ཐི་དི་ཀྱ་བི་གོ་ཁོ་ལ་ཆི་སེ་གི་ཨ་ཅི་ཁ་ནིམ་ཐེན་གིས་ཨིན། ཨོ་དིས་ཕྱི་ཊི་ང་ག་གི་ཁོ་ལ་ལོ་ཐིས་ཀྱ་བི་གོ་དི་ལེམ་ཕྱི་ཊི་ཨོ་དི་ལོ་ཏཏ་ཧི་ཀ་ཡ་ཐིས་ཀྱབ་ཀུ། ཁེལ་སེ་ང་ག་གི་ལེམ་ཕྱི་ཊི་ཐིས་མ་ཀྱ་བྷ་ན་ཁོ་ལ་ཡ་ཆི་སེ་ཨིན། གོ་ཧེ་མ་ང་ག་གི་ཐིས་ཀྱ་བི་གོ་གཅུས་ཤི་རི་ཐོ་བཀྱག་གུ་དར་ལཡ་གཅུས་ཏོང་དི་ཨ་ཅི་ཐེན་བོ་ལེ་ཡོ་ན་ལེ་ཡ་ཁོ་ལ་དི་ལོ་ལེམ་ཕྱི་ཊི་ཐིས། ཀྱ་བན་ང་ག་ཅེ་ཁོ་ལ་ལེམ་ཕྱི་ཊི་ཐེས་ཨི་དར་སྡེ་ཁོ་ལ་ཡ་ལེམ་ཕྱི་ཊི་ཆ་ཆི་ཆི་ཁོ་ལ་ངེན་ཀུ་ཁ་ཏེོ་གར་ལེོ་ལེམ་ཕྱི་ཊི་ཐིས་ཀྱ་བན་དི་ཁོ་ལ་ཡ་ས་བྷ་ཐེམ་ཐོང་སེ་ཨིན།